I hea ana ʻoe e hele aku ai? He kūlanakauhale kēia? He kuaʻāina paha kēia? A no ke aha mai e hele ana ʻoe i kahi ʻē? I ka ʻāina ʻē? Makemake wau iā ʻoe e noho pū me aʻu, e haʻo nui ana wau iā ʻoe e kuʻu kaikamahine. A no laila ke Akua pū me ʻoe i kou holo holoholo ʻana.